Raha ndesiko izy kôfa ande Afrika Atsimo zany, akagny edy e mafana avakeo zah <hesitation> minday o sôrta zah sôrta avekeo mitondra lamba manify hely tsy hoe manify be edy e fa debardera hely avakeo mitondra satroko zah zay fôgna.